Googirgel foromaaj, woogirta foromaaj ko waɗi ko gudde gudde. Gudde ɗe, ina ɓurti, waɗi ñiiƴe ñiiƴe. So tawi a woogi hen foromaaj o, ni woni usta foromaaj o, seela ɗum. Ni woni ɗum naata e wuddere to, noon noon waɗta haa foromaaj o sewa.